سکرو ڈرائیور کا اصلی کام ہے سکروز کو ٹائٹ یا لوز کرنا، مطلب فرنیچر الیکٹرونک سے مشین اسیمبل کرتے وقت کام تو ایزی، پریسائز بنتا۔ ہاتھ سے گھماؤ گے تو ٹائم لگتا اور ٹینشن بھی زیادہ ہوتا، لیکن سکرو ڈرائیور سے اکدم کنٹرول ملتا۔ الگ الگ ٹپس ہوتے، فلیٹ ہیڈ، فلیپ، ٹاکس؛ ہر سکرو کا الگ الگ اپنا اپنا کام لیتا، صرف اسیمبلی کے لیے نہیں، ریپیر کے لیے بھی کام پہ آتا۔ ڈرار کھولنے کے لیے، الیکٹرونک کا بیک پینل نکالنے کے لیے، چھوٹی چیز فکس کرنی ہو، سکرو ڈرائیور ہر جگہ ہینڈی ٹول ہے۔ ہینڈل کمفرٹیبل سے، اپن لے کے جا سکتے، اور تھکتا نہیں، اور گرپ اکدم پرفیکٹ ہے، اوورآل۔ سکرو ڈرائیور اکدم ایسنشل ٹول ہے، گھر اور ورکشاپ دونوں کے لیے، سکرو لگانا ہو یا نکالنا ہو۔ ٹول کا کام سمپل، ایفیکٹیو اور ٹینشن فری بنا دیتا، گھر میں ایک اچھا سکرو ڈرائیور ہونا مطلب ڈیلی فکسس اور ڈی آئی وائی کا کام سموتھ چلنا۔